د سویلي افریقا پخلی د افریقایي، اروپایي، هالندي، فرانسوي، انګریزي، آسیايي او په ځانګړي ډول د هندي او مالایي پخلي خوند لري. د سویلي افریقا د پخلي ځینې ځانګړتیاوې دا دي. یو ډول خواړه د برايي په نوم دي، دا د کباب یو ډول دی، غوښه، چرګان او کبان په اور پخېږي. برايي د سویلي افریقا د ټولنیزو دودنو مهمه برخه ده.